إسم الشخص جزء من هويته، تغييره ممكن يكون قرار صعب، ترى يعني يفضل البعض، وأنا يعني من ضمنهم إني أحتفظ باسمي الحالي، لأن يا أخي يربطني بذكريات و روابط عائلية و <hesitation> لكن ممكن ناس ثانيه تفضل إنها تغير لأسباب شخصية أو ثقافة.